أنا اذا تفرغت لأسبوع كامل, ببدأ أول يوم أخطط لرحلة للجبال, واليوم الثاني برتاح بالبيت و أقرأ كتاب, اليوم الثالث أطلع مع صحابي للشاطئ, واليوم الرابع, بجرب مطاعم جديدة, أما اليوم الخامس, أخصصه للرياضة, وامارس الجري, اليوم السادس بزور عائلتي واقضي وقت معاهم, وأختم الأسبوع بجولة في السوق.